Go̱nꞌ ginii, go̱nꞌ riajmu̱u̱, go̱nꞌ riatsúu, go̱nꞌ riakhu̱, go̱nꞌ vitsu, <noise> go̱nꞌ majun, go̱nꞌ juwan, go̱nꞌ migiñu, mijnagu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ, <noise> gu̱wa̱ꞌ. <noise>